Karazana anakiroa legumes, de raika avao voankazo hoaniko isan-kerinandro, de anatin'ny herinandro raiky zany zaho mihinanana pomme de terre un kilo, de ny karaoty antsasakilao, de ny voankazo ndraiky <hesitation> un kilo karaha io laniko anatin'ny herinandro.